لوكان نكون طائر، أفضّل أن أكون سنونوًا لأن السنونو هيا اللي جيب الربيع، يقولون ذلك <hesitation> يقولون إن السنونو لا يجلب سنونو واحد لا يجلب الربع، لذا عليها العديد من السنونو، تمام نحب هذي الحاجه مليحه.